rangii yellow rangii lilah illi khabdhu woathin bayyath woyyasun khayethe ijemthun iliah inaman bayeth sii dhargha dhuathan rangi yellow thunen rangi hamtu akha dhansaa aminen rangi tunen hamtu hindagarifthuu won dhansaa lakhisi naaam ishi kayethinen lila hangaraa dhuathan rangi sunn Ann nafthi Lila fedha sunnif akhan fedha